لك والله ربعي موبحالك كلياتنا مانا محصلين ولا أي شغلة لكن خلينا نحكي أنه لو ربنا رزقك بشي وظيفة بأي محل أنه هذا رزق مساق لألك بس أنك تيجي لها الرزج خلاص مكتوب بأسمك لكن أنت بتحاول وبتسأل وبترسل السي ڤي تبعك والله ييسرلك.